घृणा को अपनी भाषा में मतलब होवे नफरत कर भा वालो। तो अपन कोई कोई से ज्यादा ही नफरत करा तो अपन ये वा नी करणी चाव जो व्यक्ति नफरत करे वे घणा खराब होवे है। या फिर उन्हें वो व्यक्ति अच्छों कोनी लागे वो व्यक्ति कई भी करता रेवे उने कोई फर्क नि पड़े। <hesitation> घृणा को यो ही मतलब होवे है।